समुद्र के आवाज़ें कई बार बहुत तेज होत। और कई बार या वाध यंत्र की तरह बजने लगत है। कहीं पर साये-साये। तो कहीं फई-फई। कहीं पर जोर जोरेट तो कहीं पर धीरे-धीरे। ई समुद्र की आवाज़ बहुत ही मनमोहक होत है। और बहुत ही शांति प्रिय या आवाज़ होत है। जे मा मनुष्य को आराम ते सोने के लिए बहुत लाभ हो सकत है। समुद्र के आवाज सुनके मनुष्य का मानसिक अवसाद भी खत्म हुई जात है। और मनुष्य का मस्तिष्क शांत हो जात है।